السباحة كثير صعبة وما يستو تتعلمها بروحك، لازم مدرب خاص بالسباحة يعلمك السباحة، عشان كذا لو كنت في البحر واستوت عاصفة بحرية أنا أبدا ما بعرف أطوف فوق الماي أحس ذه الموظوع صعب كثير وإن السباحة نفسها في البحر أشوفها خطرة لواحد ما متعلم السباحة.